Sambo <hesitation> raha be karaha raha bebe ambony rano regny. Vita amina- misy kakazo dia misy vy, misy maromaro raha agnamboaragna azy. Dia izy amizay mitsingevagna ambonin'ny rano igny. Dia mampandeha azy misy môtera. Misy commandant-n'i raha igny ny mitondra azy akeo. Ma- misy karaha volant zay izy indesigny dia mampa <hesitation> mandrahabe amin'ny môtera igny izy dia mandeha mitety ranomasigny fô izy mitsingevagna ambonin'ny rano.